Este <hesitation> arroz na jonaxhioro nadafri ndaxhioru nuu, uu uni casuela ndachero chí ndachioro ña ndakenru u la cebolla jan ajo jan ndakenru uun yuu nani, norzuisa jan ndakero chinakei ndiko hindakeru iin nani yuja yuku nakenu nui yajan ni kuu nda'a nda'a ndakeruu no'o moli vidii, jan unun cha'a ya'á kuijan yekui chin tudana jan tundana kudoko ya'á, kuijan kadiro chindakeru nuin ndakeru uun pedazo chún nui nimodo kuu onró ño'o viko ñayunduu ndai ndavai ya'á kuijan, chindakeño ndejuan arroz nayani kuu ocho tuu chunján nute vinuu chunjan kuu kenitu ndunitu kuu arroz kukenui arroz, arroz tuku yukei kenuui okuandu arroz kuejan chikonro ya'á huajillo jan nonduu ndana njaniro kandiro tuu chi nuu, nukundio kundayi chijodoro noi nanduu kueno arroz ján onre ajo ninu kuenro arroz tukuyu chiono chiketunru arroz kutu ya'á ndoni komada kenro koni taka, nduni kuu ndakero nuina ko tuu nduyii yaniku oñatu chiku ndavaru tulijan ndavaru tudii lakenró la este ndukuu nui nanda kova'a ndakero ndaxuu canela nui. Nndojani tuyani kuu ho ndamenitu arroz amaduru ndakeru nuku ndai, meni nikon nikutu kutu kanro ndakero la azucar ndakenru nui chini kuu yani ho ndavaturu, este nada chinro chiñunu tuminjan ndayuyelui kenro chi atui cheva'a ndajuna xhenró chi arroz jan ndakero ndunu taka molijan oniku kechuvejan, ndakenro uun cuchara arroz ján ndakanru tuvenru ndakanru chinda fritoro arroz jan chí intajonoro noi okenuun nduchi luchi jan, nduchi avajan landujan nduchi hi nani ndetuu lenteja tajonoro luu likenró yajan nikuu, nikudidaro jan ndakero nuu kenu uun chun keto cho'o nakutu kaduu ján, unuchu kite ñin ño'o yajan, ndakeru nduni tuu arroz ján ndakeru tun tinuu nduken arroz ján xhenduu kachenru nduniayu, ndunitu ñajan niku kuan paleta ikenró ndachinru chinduu ihelo kenro ndavaru, onre ñandukau anda'a ndajonoro tuu tulijan ndakurudu chivaju konda ndute ndakero lo kune arroz, chiñayiu kutu kutu mene ndunijan navini nunijan kunamaro ndunijan kuniniró, ndiokoro yuko vilavajuina iñandoke ndichi luuchi hi hitudi luju ka'a. Nduni ku anuu nduni chiluchi ján, koi tuli arroz jan.